Tʊwɛɛwǝ wɨ lóo toŋ lǝ la ŋ wɛɛ loh otuyǝ wǝ́ wɨ lóo toŋ lǝ le ŋ wii. La ŋ pɔrʊ lah ariɛyǝ rɨ wɛlɛŋrǝ tʊwɛɛwǝ wɨ lée yee otuyǝ kɨkpɨŋkǝ wɨ láa ca wɛɛlɛŋrǝ ŋpaŋpa.